Eehh minni ha nɗuɓu ni mi salata jango ɓana ɗefte jeɗiɗi ni ɗefte komi jangi ha nɗe nɗam am ɓo waɗan ni ko cappan e jego